Misy karazagna lôka zany ah avy an-dranomamy de misy an-dranomasigna, an-dranomamy izao izy ah: karpa ah, de tilapia ah, de lôka gasy, an-dranomasina ndraika izy ah: lily ah, merlan, soisoy ah, sabatra ah, de thon ah, de capitaine.